L'ai pure d'la vache e di cavai përché a sun 'd bestie grose ch'a pövu sauté a col e fe mal